To wute nda halla nabtə nganu ngə halla mukulau yo dingə gabah nga halla mukulau jaban ngə gumnati ngamu ngə hallay kəna-ngudə-wala afido gumnatu nishagu ngo na shalai ngəhayudo nushagu goya aji ngə haga jabego igartu yugagu nga ishaguga gudugwaimai ammai jaban ngə halla mukulalau jaban awal halla mukulalau gumnati an ashal faida ngənado ashalya gumnati wala arugaga kumbu wala ashal dafaragu ga ariga asibiti a-a-libiro shiyoyu litari shiyai jaru gagu akulya kwata-kwata namu ki wala shigagu nafa gsh gumnati akulga shga naji naga nugu naira hingi yiju hagai nga amma dawungamu kukawa gwara wanungə damma mushalau gumnati jarə ngəndə kwata-kwata mushaldu gumnatijarə ngundə nga musha lau gumnati nga wala ngə mau mukalanau wala yarə-wala ngə mau mukulanau bəlagu tab barə gausho gumnati ngə naku dishi namu akulya wala aru gamu kumbushi wala arugamu faida dishi wala ary gamuamaishi wala arugamu aushi btariyaya afiyaya ngaya monti yaya litari yaya ga gumnati hau na giusho hu nga nah nu nətagagu kagal nga nəshaguga gəkakiuni nda wala ngə kəne halla shuru nagərai funu migau yoo kal-kal ba gau waladə gau gau wada-wada du gaguu funagu nga gumnati nu hiyal nugurarə fungura nga abagagu goya nga nishe wanungə tunanə. Nago wanungə gatal kuna ngagu kada jaban ngə halla mukulanauyo mukulanau jban ngə nakalmoni duno wall jau dingə mushagənau ngə uninauya nga ille wate mushagənau kəmani ngo boro ngamu anga dingə mushagənau mihnanga nya muku lanau wala jabai ngə halla mukula manyo jaro mukulaurə awalgamu duniya ngə halla gumnati ashal amfani fidoro anagu bana goya shai namu gah wala ngagu nga gan wala nga namu gal gəkəle gal gushubu di ngagu shidə gal gau nga ishaguga nda gəshal gakadə ba galhi guwahi yaija ishigagu gol gəshilbu diyadaya nga gəshardə gol gen ishigagu koro gakai gu ngen ishagu kore gəshal-gakadə gəshal ga kadəya ngen gəta gəsherya wate faida ngə gumnati anamu jikə akulyarə ngundə yaba halla kwata-kwata faida gə ngai ngə gumnati anamu go akulya yo di dində migau uh a shal wujan hawi miya wannungə yem ital nnga ajugu-ajugu alwashu ibagənə rə afishe lartə ugəde ngəra ninma amma lartə ngamu nigeria ya affida ashal faridaya affide farida ngə anamu akulya wala nanamu-anamu bana kəra wala anamu bana-bana bare wala anamu bare- ban hibiui luman wala anamu bana kalui shaniyadə shini ki kwata-kwata ngoi ngə dingə wanu gagai gəshalau dijaga ngo jugunau kəlijo gol gəkalandə gəshinawal ki ngagoi shi ashamuya a’a ngo jugunau limo yudə gol kəlinaudə wugai dakirə dega. Dugaigo gannawal ama fanidə gukonowal bare ngagoishigo ashamuya a’a ngo nayo lugu wurayo au gamu kuru diyodu nago gau gai ngo a di ngo yudodə nago gətal tono kabo ngagushu go ashamnya nga dai-dai damma mshanau gumnati nga hau nagiusho shagasho mbal nga mbal mannau bot ga wal wujakiu lugu ada ngauga ka iniga nga gda karradau amma dərango ishal amfani ngna daya halla dingə shuru fuu hingau ngə shuru yagənai jo shugau tadi inigauyu lumahyu yugudu fadauyurai shangə imunu akulla bago gumnati ngagure umkəmagu wala rə ai ngalle mamunnauya yiba kəmaui narruga gəshagəya nya-dingə kəmaui naruga dingə gəshagəya nga halla nju yal ngadanja kənarə ngudishe hala dau yoyo kinnaurə ngəlaya mare jabar nga hallayure gumanti agərai funagudə gakagəri lou dingə kəmaya kiyaya dingə kunyu kida nangagu dame-na ngagu ago-agodə damedə ga gəmunuya nga gau wala-walaro gushubu garu kum mbaga gukula funagu mbaga funagu mu yau yagərai yakərəgu lai rə najugu muta ga natal unagəraiga kəne ngə nakagərrgu laiga kənegə akəmagu ngərə gəjayal giyaga kəne ngə gah wala du gushuburə bəlin yoyo shul yoyo nabtə yoyo ishe bana gumnati ja mare gumnati ajingə ajiga lugu nga nugu ngu nga funagna nubagə kwanau kwana ngagu a gagundə ndagə a ngo waguu də kwana haida nga nau tetal nubaga kwana haida nga nugu ngu Amma affido agaya nga munua ha baraya rə ngəndərə gumnati nara muto nga nutal funaga nga nng əra nga wanə gasharya nga halaguual do dakalrdo gani kugundu gəshar yoyujaba dingə halla gumnati ngamu borno dingə anamuna wute kində yo dijo ngəlaya mare gumnati lartə ninua damma nau talaka nganə bana hallayo a’a ngo handuwa wanungə funu gumnatire dugaiya bulanai yanagai jahun ndəga yau yajayal yauniyal gagoiga ngo agol gəjai nau a handu gədə dai gumnati nugungai giyalau an jugunau ngo feleyo jugahaudu dugoida dugoimudo gannau waladu gannau gəkəle gənau di nga goi shidə kalau kwana gugunnau al higədi do gəjainawa halshi h ukulya amma kawai gumnati nol nuf agu nga nəkagərgu fele nəgəran funagu nga ngrə gətal kuragu akalya gunuku ragu hui nda wute gunu kuragu hi ina yal ngaguwa gunu kuragu hi yoyu yaba dingə halla gumnati ngamu borno ashala di-kində diyo kal-kalya mare ga wate gumnati he ajugu nani migo də gumnati talaka na ngayo ngaguga garu-garu gadan kumbu wariju amai yaiju gara gadau lili-litari shiyaiju ngayo kurgunairo gan higa yoyuro gəshe na gan talaka bana nya talaka ngə gəshal dafarauja ked nga na ajingə jabe nau murugo gəma gəshagu luguga au gujakunnauyo yo gayal hakki ngadau jaba gəshal hakki ngə uni gau dabuga. Kal-kalyaga gamu migoa ill gamu migo-gamu migo faidari nya kwata-kwata gamu migun yarə ngə ndu nga ajingə shai jabe nau murugo gushubu migauyo allijaga na ajingə yashe gumnatinga gumnati dan talakashe nunanə bana gənanə banashi garugan mantish garagan litari shi gərugau ashbitishi yoyuro gau faida nya affido gəshal faidaya nga na ajingə jabe nau murugo ga nga gashagə migaurə au gujakinuduyo kal-kalyaga dugai gumnati ngamu hallayugo gumnati nganu halliyo ja uro gumnati allija kəjiyaya-kəjiyayarə ngəndə ndugudo luhgə hamai alliyana akulga amma dagoro kuru ashe an migau lugu ngilaga yafuruanə bumburum kuyaga re amma kadugurə migo gajagu dairanja nga wanungu dian shiramuna an migoa bambanchi an bambanchi fudo nganə migan nganə wailə man atau nga jauro ahadan bana amma dam ngə namu yalliyo allayo kwata-kwata uufullai nau-uuəyar ngwdə anum mafaga dishijo urigau ngamu baga yo gəte kol gudo wallai əkulya diu mamu dudo yallayo gəte kat gudo hausho namal dija uala lokolti ngə nanu lokolng amu yallayo gəteda nsha ngui lagu gumnati nalayol akulya umunu faida ngə anamuyarə ngəndə digamma nabagəri ilamuga hakai wal man nga kwata-kwata dumu talaka ngə mumunau fudo yalla yanga anamu offidoya ndugu Dai kəmani dango ala kəmani attə gabon imaha də dammasho nufullai namu mudə nahamai dishi wauəngə gumnati dauma kəlayi litari shiyaiju kəlai. Mouti shiyaiju kəlai-kəlai garugu luga amaiyayishi nga diya gan lugu gəte nga gan lugu di yayo hutəngə dushoga yo gakai kwaltashi gayoyo dije wanə dam fudo ngə yalla danga naru gamangəla amma affisho marigə amum nəta lartə ngə anum atau nga lartə ngamə yallagu jakə ngə fudo ngamu yallagu jikə ngə kwata-kwata uu fallai namanyurə ngəndə lala dumuna najakiuuaky a ngə gudo unianau ngwa ala migo-migo yol nga ishanuga nij dəram mai yalla yajakiugu ngəyaya yoyu yabaga wute halla yo fudo ngamu yallayo mal fatari rə baga yo gəte koldo faida ngə ananə akulalya nanəra do nga kwata-kwata nga halla wanu faida nganuya ngundu lugu jaban ngə yo dingamu mukala uwalaiga yanayi ngə halla makalalau yu chullo nga gumnati faida nganə wamunja faida gumnati danyo gaju nga dan ngama kri atau wanungə akula bəlaya akwa lartəyaru ngundə kəna gaba daya dau gə halaunurə halla wala ngə naru natagamu chalyo nataganu di ugəlaba na lugu talakare ngərə guko akulya ngərə kabiyal luman akulya ngərə gəshiyal gəkalal shaniya akulya nga gəjai gəkarə imegu bogogu nga gəjai. Kwata kwata kwana aganugo nala darajau magau kurit nga shaide nəjiga daraja kwane lartə ngəde nga kwana doraja lartə ngamu jikə nawujarə hallayo lungu ashal kwana nganə ndagudo atugau dija yo kində dau ngamu joli atau nga hala lartə və ngundə yaba nala lartə ngamma dawana yalla ngamna hallarə ngundu wanungə ashubu haladə daha ajiga lartə nganə ga halla ashubu dana afiganu yalla alaudə ajugu anummaga halla ndərau ngunu gumnayi nga muga ala yak-jamai nganugo ala yakai yakaijado dəranmu ngə higiiya kamu dishi nga nol nikedan dishi nga naru kwana nudau nga nəlagəri iladan də kwana nga halla hala lartə ngawumanə ngəndə lartə ngan jikə agai durou a də ajgalartə ngalan ga halla dingə damu yalla nga anamu ngu ngə wutadau kurumuya. Gacəar Gacəar gol ngərə cuie kəraga yu gyen məgəaw halaguə, gukula gace gol caniya gyen məgəaw atau helagu gol kagu ngagu kirie atau gyen yunagu taredu gərə hilagu, ga halla dinngu mamau yuo damu fudo borno yuo kwata kwata mannau akwə, gawute jaban ngamu ngə halla mukulaau yuo saide wannanu kəmani ngodo gərə kəmani aru gamm sauki yangwə damun muru yall ngwə jauri mukulaw rə allioal gamu, ngərəmu go yagənay yu you yajayyalai ga mətanau mbal muko nauwal bareya, mbal məci nauwal kieya, mbal məbi nauwal haya diyyu gəte kol guəro damu mu yedəna ngwə wanə ngə youyu ngə kida gamuuga gəte kol guəro məta nau manmau ya, kəndə yuo dieyyu di alliya mare yoyuga day gumnati acie kanadi dongə manənan ngodongə nəma narmay kokori cie gode ɗamgo muta mukarnar kasam ngra kwafakali damma ngərə mətanau mannual gudə jəkə akuəlje, ngəramungə wanə ma naal kuda jəkə akuəljə rə kwatakwata